Karazane lamba findesiko milomano magnisy maillot de bain aho, maillot de bain no indesiko, da asiako bonnet; da maillot de bain mo zany deux pieces, da minday serviette avakoa aho, igny serviette, igny maillot de bain igny indesko midroboka mirobaka agnaty rano,.gne servietta amafako gnaiko reva miakatra ambotry.